يقولون عني إني أنا مش إجتماعية وكل، <hesitation> ما ندويش مع الناس اللي منعرفهاش أول مرة ما ندويش معاها غير لما ناخد على الشخص هذا، ونعرف نتعامل معاه اما مع الناس اللي نعرفها ندوي ونضحك معاهم، ونتعاون معاهم <hesitation> وهما شايفين إن أنا- إن هم إن <hesitation> أنا دمي خفيف هكي وظريفة في التعامل مع الناس.